Ye, eo amin'ny izao tontolo izao dia maro ny karazana fiteny zay ampesain'olombelogno, de <hesitation> ny isany zegny tsy de fantapantako tsara fa mety magnodididigny eo amin'ny telonjato satria <hesitation> amin'ny firenena araiky misy ôlo mampiasa fiteny aroa ôhatra hoe Canada magnano misy Canada <hesitation> jamaïcain, misy <hesitation> Canada origine canadien.